Ljoꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaa cwii tsꞌaⁿ quia na ntquieꞌ nlquieeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ oo quia na nleiscaa xꞌeeⁿ quia na cwii tsꞌaⁿ nntyjeeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ oo xꞌeeⁿ ndoꞌ manioom ljoꞌ na tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na nntsꞌaaⁿ xeⁿ na mꞌaaⁿñe yuu na mꞌaaⁿ ndaatioo joꞌ macaⁿnaꞌ na nmaaⁿ na ljuꞌ nnom juunaꞌ ndoꞌ xjeⁿ na maxjeⁿ tileicantquieeꞌ niomꞌ ljoꞌ na tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na nntsꞌaaⁿ joꞌ nlꞌueeⁿ cwii tsꞌoom na jndyu tsꞌoom seincꞌa nntyjeeⁿ juunaꞌ njndiiꞌñe tscwaaꞌnaꞌ ndoꞌ tscwaaꞌ juunaꞌ nntyjeeñe chjoowiꞌ tscwaaꞌnaꞌ na cañjeeⁿ na ljoꞌ nacjooꞌ tscwaaꞌnaꞌ nntioom yuu na tquieeꞌ ndoꞌ xeⁿjnda̱ nntseityeeⁿ juunaꞌ jeꞌ jeꞌ yuu na teiscaa tsꞌo̱ tsꞌaⁿ oo xꞌee tsꞌaⁿ ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ najndyeeti joꞌ na nncueeꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ ndoꞌ nmaⁿ tsꞌaⁿ juunaꞌ ñequio daatioo na nljuꞌ.